<noise> y pus se ba kauk lake <hesitation> punje ngutsue lem napu tu'ui lameung mjiung y de kipiai pus lajuts es nda chipia tu'ui kauk ya lem nunu jai chipia napu ne limiñ pus napu ne tu'ui lajuts kipiai y puse tu'ui tutsjau saria ku'uei pus ya lem es kuas pu sarten de tu'ui rapu tutsjau ku'uei y saria mas munutsjam mjiung ya pur xipia chu ya ni pep ni pep nts'ue ni peuk ninker por ke por ke ya kauk pus rapu re nixiñ nunu rapu re ya burua takejem rapu re burua limiñ y maiñ ta'ejem rapu re mas mani jai luta re kichjiñ y ni xich'i pus chu kauk lem lake xich'i chipia por ke se ba si takem xich'i ngujuaung pero kom kon donde kuam tumem baik rapu linjiaut rimix ljul napu xich'i y y chu pua kauk lem xich'i ngujuaung ne lak kari napu xich'i chipia napu ne lake xich'i ngujuaung mut por ke maiñ ya ya tijian re let se kunji katsjaut y kaung pus ngjai ni lanejeiñ par jai kauk munutaung ne xich'i y pero si l'ei l'ejei ke ma si ma l'ei ne xich'i ngujuaung pero kauk mut ni pep lataung por ke kunji ni pep ban'iat re let bal'ei rakap si n'iat y rakap mut. <noise> Pero pero xich'i chipia ne takem y re xipia maiñ tu'ui tutam saria ku'uei lem es pur chupia ne tu'um sarten a y y y chu ya rapu mjiung se kua la'ei lameung ngjai ni pep kutsa'au por ke es xipia y y y y napu se kua manadets xich'i maiñ mje maiñ ni pep batsa'au por ke ya es xipia ne lu'ui ngjai kua lutá y ndeu mas pus es xich'i ngujuaung kua mananjiuts rikiung es pun je de de pu se de ts'ue matsjau rapu kua mananjiuts rikiung y rapu y maiñ kujui pus kua ndajau nakejeiñ kutu batu'ut rikiung <noise> kua batjau ku'uei de mamu kutu pur de de pur de ngjai de de l'us rapu se maei matsjau y chu mut pus chu l'ejei ke lembe ya ts'au ke re kich'ijiñ ni pep kutsa'au por ke ya maei xich'i ma ma xich'i chipia se'ua manata mjiung pus ya maiñ es chipia y kua manatsjau saria ku'ui maiñ es pur xipia y ya ni pep batsau <noise> mi'ia per ya es kua rapu re rapu re kua lutsjau pus ya lembu lembu kua mananaung ya pepu pepu kua laei si ya rapu re rapu re limiñ y rapu re rapu re pu bakja per ya ya kupu kua lu'ui mejeu. <noise>